to nda dlama ngezi ngezi kuma nda dlama gara səkur nda naya rridawa, nda nayi rriduwa nən naaa aan rrab, nda waiki ka waikidi nən ka de naci darii nayau nən kamai dləbo nku ka pii ii aɗau ka paadu nən ka dan ka pii aan ka pae aam ii aɗau nən ka rribii ka famtli, kalamtli, ka tamtli ka tamtli, ka tantli da nen sai kama kwayakas, kame kwayak gu nen sai kampi ii aɗa aakka, kampa da ii aɗa aakaa nən ka mai mərrak ka zəwi ii təka kwayakga ka zəwudu ii təka kwayakgu nən, ka rii tən sai kan ka dle aam ci tulnu sai kanka pii ii aɗau kamoadu ii adau bi, bakəngara bakəngara nən saikan kame aaudaci ka suki dəɗagu, ka siski dəɗagu, ka siski dəɗagu sai kan ka məsci, ka məstudu nən sai kan kami ka məspiidaci kuna dəkna ci ka ciim naa aɗau naa dəba ka ciim naa aɗau naa dəba sai da gaajin taa gara sai lamba, lamba ka deda nən ka sabɗa gaavənka, ka sabɗu gaavərrka ci nən ka bakci ka baktudu nən kaidu ii naaya id aji du ai naaya nən nda dodivi nən kana kampudu kayaginaa aam dərku gara, ka yaya naa aam dəsku nən, sai kamai sinyaci ka rridti, ka ɓaabərri rriiduwaci bəras kasau ii da vəmyi a dlamdu bras kasunu ii da vəmyin kamai ka rridgli naa aarrawa ci kamai tsənii tumu kame tsinii nən kapui ii ɗa dərrəɗ mii wanda ka dlam tanu kamai aarrawau ka pii, ka paada la sana nən kame tlaarramci, ka menaa tlaarramcin sai ka vəyi tlaarram gu sai kame dərrəɗ mii ka dlame tunu ka pii ii kumu tlaarram gu ka paadu ii kunu tlarramgun, kamai kuturr tlaarramgu ka tausi ka tausi ka tausi sai kampadu. Kadamu naa məɗau ka damu naa mədau bi eh ka damudu sai kamai dawi ci kampi ii aɗa aakka ka pii aam ka paa naa aam ii kunu nən zəayingara nən sai kami lamba cu ka pii ii ɗa aakka ka padu ii ɗa aakau nən sai ka cum naa miyagara ka ka de nən kamu naa foongara aa flai aa tlai kasu tuku to ka tabbatudu lambaci naa wangara sai ka wərrtudu da ɗa aakkau jaa dlama ɗan wake jaa denaajas nən jaa sabɗa gavərrka, jaa sabɗu gavərrka nən jaa bakkci, jaa baktudu nən, naa vəyidu, naa vəyudu nən, naayadu ii dərrəɗ naa mi bee na aumdu naa jidu ii dərrəɗ naa dan naa yayi naa aam dəsku, naa yaya naa aam dəsku nən, naa rridlaa aarrawa naa rridli bee wanda naa piiwu ii aɗau sai naa mai roba ga bəlan naa pii launu, naa padu ii kanu nən sai naa tamtli, naa tamtlidu nən to sai naa vəyi naa dawi ga, da migu zəbbayəngara nən sai naa mai dərrəɗ ga tunu naa taaɗu naa taaɗu naa taaɗu niyi angara ii kunu dawi gim sai naa ciim naa miyau can anjimma subkəɗengara nən sai naa rrəbei naa miya daawigu naa lənci naa ki naawangara bii naawangaran namai zhannyi ganai naa wurfudu naa wurtau sai namai kwamo tiye naa pii ici kərrəi naa mərrak ko kuma nən mii wanda ancu naa mərrak bi nən sai dan damu yaji a gefe gəri sa dan dami dan dapii bigari karre gu dək aa riwu sai dapii bigəri.